اصل الكون برأيي هو هشكل كان - يعني كلا اغض وصحراء وبحار وانهار وجبيل وو هاي الشمس القمغ ، هاي الظواهر الطبيعية ابساطتا - ما كان اكو البناء والاعمار والشوارع - فاصل الكون كان هشكل بسيط